Esie mukhana weyanzanga empee ninawyie nyatsang empee numukhana onyula khunzelewa mwene nempuka amanye tsa ari katoto shivula lakini neshilio khulalya eyanznga mukhana wasoma mukhana wasoma anyala khutsatuvaisiakho niyambakho vuchesi fulani. Khunyala khukholakha shindu ninaye shindushamaana kama muntu niyetsa khulechera ari wuno niye mukhana wunyala khuyira khandi eyanzanga mukhana alininendee afadhali avekho nendee asomekho kidogo ata nechirira awevuri yingokacjira mama wanje wayanza khukambaa. Anyala khumpe ndushira khuchira arari aiiii!!! Wenoyo sinamue ngaa yano taa alafu esie eyananya mukhona ekee arulanga mutribe yiti tofauti ninasie. Mukhana winoyo eree nende eshimu yeshime wandaye vanje vevuli vanje vusi nendee nende vantu vankho karipu awenao mukhunu we eshima kuchira niechera vukhana vetsisuku tsino vanyinji vavula heshima taa. Yani manye nikhuri vijana lazima khukhare khurume iwanyi khakhunyolee vashere refu nende vevur vefu khavayole shavalalia lavutsu niwikhala tsaa vantu valatsa khukwivakho mutown vasu olevanga tsisendei kachiru nolenyera mushivali shakenya shinu vijina vanyanji vakhayire ouifwi sichira shina? Sifalenyonga khwiruma khukhuka ekasi tau siralenyaa khwimuma khokhola rukhala tawe valenyaa khuvaa vakra manikenako onyala vari maisha kako kakhava mateyo onyola vasikari vakhaanza khukhukhava serikali niyatsa khukhukhava maisha kako sikali malayi taa olava murilendesheria shivala shilavaa shakhalipaa khandi vantu valakhuyanza vantu vanyinji kama esie vantu vanyinji vekompanga khukhale ninasie khuvukhala vwanjevwe stima yino nutsia iwefu notsia kitale vantu vanyinji sana vekumpanga khwikhala ninasie eeeh nakhunyakho vanee mukkhala vwavo vesi valala vao valala vao vaula vao vasampanga tsinyeniii. Mani, nenyanga mukhali ali arinana alinana, khonimurukio ninaye vamanye vali muya uliya yalakha ano eripoti shindu shosishosi nishikholekha mulareva uvuyo oyuu, kho sasa nurukulu mukhana wenayo iwavo wakhamanya iwaru, niwelezea mama wawo mpaka avule aria iii mwana wanje katutu wuno khulekhala ninaye vulayi vwenee. Sichira nulechera iwefu kabras vevuli rayanza khukampaa sanci norerire mukhana vari wuno ata alemenya yano lisitsu lilalataa kachira vakhana vetsisuku tsino vavya vavula eshimo valalecheranya mama wuwo mumoni wakhorera mukhuna yanze khukhuvurera uri mamo wuwo winemima mvii wandaye vavo valatsinganga, khone taa wanyanga mukhaa mukusie mukunda kuno mulure alwanyi nee, nulechera khurula khale sonyala khukusi mukunda kwavakhukava iwenyu utsie ukule owundi wundi taa mukhana mulayi ni mukhane welawane ne ovevuli, muvuree, ori, vevuli vanje vavenzanga vori nende vari, veshimee tsaa sichira nivuratsivula atakhakhuva nivo wakhanyurire esie taa eeeh mukhana akhweshime yiwe yeshime avevuli vovo kachira nakhakweshima lwe ukinyola wonyasianga ata mama wuwo. Sasa nanyasia mama wawo, niwowolanyolanga wakhakasiwa wakhamupaa ori akwendee mani kali makusa kachira heshima ikalushe yosi. Mukhana wanayanza niwebidi, niye anyala khutselewa wakati wompula nomba nerininashu mukhana unyala khuurira vevuri vanje vulayi vwene, ata nikhunyala khukusia mukunda kwa yingo taa, khunyala khutsa khukha eplot avundu, lakini khuvalashire mumulembe vamanyire vari, vana vano yaria. Khane khurakanga ming’onye lakini vakurure plot valatsi khumenya iweneyo lakini khandi maisha kasai sunyala khumuyira wavevuli vali taa, mpaka ukhavee plan khumanye ninaye khomwivulekho avana vulayi avachesiii.